Joh no báh jé lau ká lá noh ni gá ain gi muo ku nai pé záh gi li zá ñi tsá li ñi tsá záh gi pé muo ku naih záh cá la eig ká tiempo ká íh aig tsá jo-jo caum tsá jo fu jo-jo gíe tsá kó úh ñi aum joh gíe oh tain la jóh tain úh ñi aum joh-joh áhh ká chía jo záh ku yiá zá tá joh cótsá uh muo lá jei jóh jíe tsá áh ku yia do có úh ñi aum joh tá oh do jo gíe tsá óh éh có úh ñi aum tain dá jó laig gié tsá lá yaí joh, joh áh laig dó óh íh tsá sein úhh muo jo-jo shía jo main chá jo áh laig muo oig tsái jo lai shía fá tsá pe éh muo tsaí tsá ti jain áh lo oig tsaí jó tsá sein noh tsá sein úh jain shía la saig muo joh main cha tsá kó aig la jo tsá sein íh caum.